A culasiun preferisu mangé dus, riesu pa a mangé salà, a culasiun pìu ël café cun ël lait e mangiu dë biscutin o pan cun la marmëlada e la ciculada e <hesitation> basta, al e, a va bin parei